kiapeko yajata ñai va, yamombeuta ñaneretara retape mbaepe ko yaja ñai va, ñamaeta iplacare aniara kia ndie ñañemoiri yave ipuereta maratu yandeapo jaeramo ikaviko ñai siempre contacto yane y reta <hesitation> reta ndive redes socialespe jare anita oipotarupi yaike.